<hesitation> ze ndoxkuana yed chix ta nzi re'ya, jware'ya yed chix wan nrio'y ba nxyena, kuymen xe nya yed nawue nya' jwa'na yed numen yo're, nzo yed gox na nzo yed yen' mbesxa yed yed ro'da chomena ndya numena zina yoba'za zera taxmena jwi'men cha na ngenta mbli'ay, tya'za komena yet na komen nit nit di yekney per nit di'a ndab blo nerla kotemen di'na ze ryoxbi di' nit- nit yek di'ya komen yekney tobmena lo kiza ya ndobley loki' zera este kon nit yeba, komen teda'na ya jwi'n ndob laba zera lajmen lud nit di yekney mesnaza par tayal nchuba' mbesxa za nawue ndi'ey ze ye'i ngolo mne mblyaba nguya nabana kibmena lo ki'za jwa'mena, nawue toztir ndi'ey.